Kua jaenungavi, moetɨ maquina, aparato, ipuere vaera e opaete mbae ikiague, ivi timbo ipuerevaera omuata jokua aire rupi, jare lukrai pɨpe yatupei, jare yaekɨ vaera ikɨa guereta, ore reta mbaetɨ kuanunga roikua ore jaeñoma rotupei